Amiko dia rehefa salama sy miadan-tsaina ary feno hafaliana aho amin'ny andro itsingerenan'ny nahaterahako, dia izay no tena lafatra. Mba ho fahatsiarovana mahafinaritra no ho tavela ao an-tsaina. Haingony sisa ireo fetifety sy fanomezana, ary fanasana iarahako amin'ny fianakaviana sy ny namana.